Okwamabuthwayi, okwanyakwa okwanyakwerimba ebisembo kwanya ibambamu esyasente, habwakyi? Esyasente nikyindu ekyomughasu sana omwangeri indi esyasente esyu sikendibya isikendinyiwathikya omwabindu binene, habwa ebisembo, ebindi biro omundu ghukanakesaya nzalha ighunawithe ebisembo betu isiwangabirya betu wamabya ighunawithe akasente okwayisahu wangithoka erithunga ekyerirya, wanginathoka erighulha esyanjimba, wanginathoka erithuha aka rent, wangithoka eriyifurahisya omwangeri indi wanginathwalhaku banyoni baghu omwaghenda imwathunga obuthuku obuwene hayima. Wamabya ighunawithe akasente wanginabya iwanginathoka erighulha ebyalya, iwathoka eriyilabirira, nerilabirira bali benyu nabaghalha benyu.